Na anee doho a'ane hapiyase ehono sai sa amwua awea a'ane o'yele ehono sae wae aweya na nyahede akuse se a'ane de akuse amau se ane anea do matana lude ane anea deu wae luma leini de ane anea do wae nya patanea sia de na akusehe mahono hoe wai itewai nuwe tetu patai ho ane anea do ho sepulu ma'ane lu pai ma tane lu kaitia wesi tanelu wae ite wai luma leni wai yaya huwe nena yami ma'ane lai edeu utana lau ni ma'ane setua kaitela dose pue weida losepulu ma'ane lu natuka nyahedeini me sasepulu do ehono howe' awema panya hadeu sae sepulu ana wada le dena akuse ma'ane sadewa akuse ma'anew hoho'e na yamiho wadama leyele asalauni yele hudilau miyele kasipi lau niyele tetu lau ni yele Na sema ane ke uma ane ehono oho aweka pai nama ma'ane hoimo pae yehono sae sepue yahono howa aweka na ape wa ada tuka nyahede ni mema hatape'a awe aupe wada se me'ane hapi yase mude me'ane ho akuse me ane lai kaitia sia i painama me'ane hapiase lola alietina kaimuli mehono sa sai sa mole pai me anawa me'etene mo'o ne menama ne'ane kaitia sia anawa me etene ne'e i nilua metai loka mitiko amidi mi lua amidi ne natuka nyahede'i me ane anea do waya me wain me tetu pateu do pasai sei sepue ewainina tuka mapusi nainya patanea sia mole pai yami wae yamane mae apuema na ma'ane neu se a'usuk kedip paini wei wadamale yele'i a'usu pedipaini mei kasi pi lau mi a'usu pedipaini wei kapailau ni na kaitia tuka nyahede'i si otowe wai yayaule dawese sepeye ma'ane lu Nya ae dei poi si ame sepulu wai laka me nyadoa si kute waka ya aule sitae sitete yaule siloi si usa he dawese si halokia ho'e siute kasi pilau ni si ute kapaei lau ni siute asalau ni siute wadamale siute dape sae sepua isu tewake yaule dase ute heude mole seu ute akuse sapau de utane ne de utane wa uka akusemadele de yakale de nesu ute waka yaule dawese sese puye sipuye dawese si ane meakuse sihono mahete hoho'e dawese esi ane duwe liki na sae sepue de waeya minue tetu patae e'wa'i matanelu mole wei ewai nyadoa tuka nyahede'i